Hofsha hofu tatiyofu fumanyika bila funga mndu yauya likanale kwaso menyu tivie yamdu. Nomanye mndu sonalia hata likunaria kaa kwasa shobo kuli hata, shiwalika katike horu hofi hofio ofyvo kwalika ofyo fyole kwete muni rimeishi vo na tangula kazsho kwiyali firi mshale nivuma kwa mungu kwa hio kweche fsengeta tabia za kwemene sabia sa kweli vuna kualika nave